Toh agogo wo a gwayo ga baa gumo. Naŋkaŋ i ga gisi a ga baa gumo don ifo se don sabida naŋkaŋ boray ga gwaro, i ma te a se hinfaani lokaci guna yaŋ se da jingar lokaci to, toh ay ma hayo. Ni di i ga daŋ masallaci ra, i ga daŋ fu ra, i ga daŋ shago ra, i ga daŋ kuma ofis ra, naŋkaŋ day jama ga gwaro yawo cine a kulu i ga daŋ. Ba i go mitir no, za lokaco to barfo da a na guna, a mo izo go a ga, a ga ne to wa tun kay jingar yaŋ lokaci to ir ma koy ka jingar. Ni di agoga din a ne guuru marje, a ne guuru ya-cine ni di a naŋkaŋ i hinfaano go nooya ma di baikulu kaŋ ka mo, da ni ka ba ba masallaci ra no ni go gwaro, za ni na guna ni ga di a lokaco to. Da ni go shago ra no, ni go ni habu neera yaŋ ga, kuma da ni na guna ni ga di lokaco to. Naŋkul kaŋ no ni go day da'day a go ni jarga ni di, fu ra no ni go, jirbi ga no ni go da ni mo izo hay ni na guna ni ga di guuru marje kul kaŋ no a ne ni ga di, ni ga di mo da kala day din si bay ni ga di, jingar yaŋ lokaci to. A se no i ga ba bor ma gaayi, don ifo se don sabida jingar yaŋ masi bisa ni ga wala mo ni ma jingar lokaco man to. Amma da'day ni ga bay a go ni jarga, ni di ni ga bay.